<noise> Le mametraky <noise> fialatsigny <noise> fa mbô <noise> nisy raha <noise> tsy nilamy <noise> tatragnonay <noise> tao <noise> zafady. <noise>